Leewing ho do ket manga'd de, manga sewe, lewing, dandang, sewe koe, sewe mese, dandang koe dandang mese. Sewe ho gah sewe koe ho laseng pake'n ne eme nggo kut goreng ikang ket, pande ute agu eme pande hang goreng hitu pake sewe koe kat. Dandang ho bo gah hitu laseng te teneng wae, teneng hang agu teneng pakang ela hitu pake dandang koe kat. Dandang mese ho bo ga hitu guna ne kut teneng nakeng eme one manga acara mese sio, misal ne manga acara nika, manga mata, ko manga acara kelas. Nggitu kole sewe mese hio bo pake one acara mese hitu, sehingga hitu bo gah toe ma ribet eme teneng nakeng ite. Biasa'n eme nggo pake sewe mese ata te ende laseng ne teneng nakeng ela teneng nakeng japi ai japi ho do keta nuru ne. Hia toe kole ma do minyak ne, nggitu kole eme teneng nakeng ela ai do nakeng ne hia pake itu tara nggo'o bo gah pake dandang mese, sewe mese toe ma pake'd sewe koe sio bo ga. Sewe koe hitu ked kut goreng ruha, pande mi agu hio bo goreng kompiang. Hami eta kos manga kole sewe koe hitu, lami pake'n sewe koe ho gah kut goreng ruha agu pande mi. Sewe koe hitu lami gah ngance kole te goreng hang agu apa iwot bo, nggitu kole eta kos ami manga dandang koe, dandang koe hitu lami laseng teneng kolak agu teneng wae kut cebong eme nggo toe ma ngoeng ite cebong wae ces. Sewe ho kole guna'n ne ngance hia te tumis ute agu te kukus ikan. Tumis ute ho gah ngance tumis ute saung ndaeng ute picai agu ute sawi. Ute saung ndaeng ho biasa'n ne eme tumis ite olo wisok di bawang poli gah hitu iris, poli hitu bo gah Tumis one sewe hio bo. Sewe ho kole ngance hia pande nggurus, nggurus ho ga kut kalok hang, kalok ute agu kalok ikang.